Ya, izy i ndraiky edy ô, mixeur bôaka zegny, de <hesitation> karaha kaopy maventy igny zegny izy e, de <hesitation> afaka hitotoantegna karazagny raha maro aka, de afaka asiàgna rano hely kaofa mitoto aminanjy, de <hesitation> misy raha potserintegna i, i raha potserintegna igny mihodigny izy totoigny raha ataontegna aka igny de kaofa maty izy avake de potipotiky tsara raha totointegna.